Muɛ ue xuhra ba t`n e ̄ m na maa ɛrɛ a e ̄ déé m da ka nee mda wɛɛ mɛ maa nyor ma ko a nyaa-wo ama m sua ko a i-fii ri mɛ m bɛɛ meah bu tɔ̃ ka ne te wɛɛ loo pya a kpeh ba nee ɛrɛ a nwa dee a sor woh doo ah ba maa wɛɛ lu pya kɛɛ kɛarē a sia doo e ̄ kènton wɛɛ kii ka ̍n ba wɛɛ lu pya a kpeh ba arɛ sa a doo kɔ mɛ e ̄ ue zuura ba tɔn nee m sua taa lo mɛɛ kɔ ama m da te wɛɛ ma kue sor maa ina sua ne a doo kɔ m sua kɔ maa ye begeh e ̄ loo kɔ a naa to ̄p ah gbene tɔ̃ naa ɛrɛ fa naa pya ghene nee wɛɛ ɛrɛ but kaana dum le bɛ̀ɛ̀ mɛ a le e ̄ meme ma wena a n-ee na ka nr te naa le na m aba m na maa lu te aniee e ̄ bu m na tɔ̃ nyor bee maa ɛra pya muli sa ii wa naa le e ̄ ɛbɛrɛ mɛ a léé ee-mene nyorne bee-wo maa doo Bani yaa sa kɔ m da te kéére a si doo a naa le na mɛ m da ka kɛɛre a si doo a naa le na mɛ ba wɛɛ kɔ ne mda sa kɔ m tɔn kaana dum e ̄ ne me le bɛɛ pya na wuga. Le bɛ̃ɛ̃ le ka loo le bɛ̃ɛ̃ dap a sor nu a wɛɛ en-ma déé a mnɛ loo le bɛɛ dap a dana ne nyɔɔ le bɛɛ dap a doo kɔ ṅee a nyigia a nyie nyɔ é sor nee nee bɛah nyigia nyɔ a doo kɔ mɛ mɛ olu nu o wɛɛ lu é inyo- ee ni Baṅ kɔ nee bu ye kpa kaa sa kɔ le bɛ̃ɛ̃ mɛ ale ee boo bo boo mene nyɔ ne bee ma kɔ doo-no sa kɔ mɛ zii le a zwura ba tɔr m maa-ɛrɛ é bu m daa dum nyɔ zura ba tɔr pya na nee bee mɛ ne sa kɔ mɛrɛ é kaana dum sa er sa ɛrɛ le bɛɛ a ni-ee ama boobo pya nwii anya-no ba naa gbi na le bɛɛ ba su loo wa sor yɛrɛ bu dum é a naa kpé déé kera kera saaga dum sor wa loo yɛrɛ bu la a kɔ a yip biu la a kɔ a bira zim lo a naa ɛrɛ a nwa-dee lo a naa yii tɔ̃ lo a dogi kera kera nu é a lo maa ɛɛ ale a ni-ee naa torge lorgor le bɛɛ á sor a naa torge lorgor le bɛ̃ɛ̃ naa kɔ nee lorgor le kii loo kén ba meah áá aba nu o bee da ɛɛ nwii mɛɛ seh ɛɛ nwii mɛɛ seh a ton ba loo dum aya seh so kaana zwura ba tɔr é m da wɛɛ ɛrɛ áá ba pya m da nee le a sere mɛ dɔ a ni-ee kerɛ a si doo a bara ba naa le na but lo zwura ba tɔr le ãããra mɛ sa kɛɛre maa ɛrɛ bu tɔ̃ a nwa-wo ama aba lo zwura ba tɔr nyɔ m dap ma ne nee pya muuii Nyorne bee boobo nu wa kooh bùu ba doo nu wa kooh wa doo é a nee lu yɛrɛ ba sa wa nee so maa kɔ doo-wo sa kɔ mɛ kaa na le bɛɛ mɛ a lɛɛee méne kɛɛrɛ a si doo m ɛrɛ lorgor nu m kpoghe pya na wii bu le bɛɛ ba a ɛrɛ kaana sua nu kaana da bɛɛ loo lo a ɛgah a borloo kɔ é ɛrɛ áá boo Bari pya na wuga áá boo Bari lu a bea m mue tamn Bari si sor o ɛrɛ kaana dum a kaana nu ama nyor a lu a doba eba ye pya i te nee i ka wɛɛ kɔ ne tɔ̃ ɛen seh lua zu-ue bu tɔ̃ Bari dèdèn nu kpa kaɛ kɔ é kii lo i dum ne dèdèn nu ba ãã torge ɛɛ kɔ ɛrɛ kaana le bɛɛ waa fɛ nee waa ténga lo nee waa yip biu waa su nu nee yebe ee ama lõp bɛɛ sere sa kɔ i Bari bɛɛ sere aya a wee sete sa kɔ i tɔrnɔr mɛ lo i tɔr nɔr sa ya kia kèn a borloo doo o fɛ nee lo i tɔn o baa loo O wuga lu i tɔrnɔr sa ya kia kèn a borloo doo o fɛ nee tɔn nɔr sa ya kia kèn abor loo doo oo yip biu oo tegaloo o wuga oo lu nee baa si kaana le bɛɛ nɔr baa alu wɛɛ zue i nee and a lu a keere Bari dèdèn dɛɛ a sa kɔ i ɛrɛ le bɛɛ ɛe-nua zuwura ba tor a kɔ pya i ka nee i te ba kpo ii é bu si dɛɛ ãã bu Bari lo sor lɛɛlɛ é a wa ãã ba é nyorne a kɔ é lɛɛ i loo mue Kɛɛrɛ a si doo m si ɛrɛ dèdèn nu maa gbi a ni ee kɔ mɛ m lu muii lɛɛlɛɛ é tema nyor gbene zuwura ba tɔr i wɛɛ ɛrɛ é ããbu i gbagbara a lu nu a wɛɛ mɛ bia bu tɔr dèdèn dẽẽ sa kɔ a borloo sa kŋ m ɛrɛ kaana le bɛɛ aa loo zuwura ba tɔ na te- na ka wɛ m é bɛɛ m ne ãã i pya nwii m doo m ɛrɛ kaana le bɛɛ sa m nyore nyor-ue mɛ m dèdèn lu m gbi mɛ a lu a ɛrɛ ne ɛɛ naa ama a ni-ee na ka ne na te naa le na but lo zwura ba tɔr ba wɛɛ ne ah bia sa doo kɔ ɛrɛba nu m da lu bu m da nyor-ue éé m da yira sa lu a kɔ ne dèdèn nee sa kɔ nu na ka ne te wɛɛ mɛ kɔ nee ah eah eah mɛ doo kɔ m ɛrɛ pya nu m da ɛrɛ a ni-ee é doo kɔ m lu nu m da lua a ni-ee é doo kɔ m da m lu nee mda lu ani-ee kɛɛre a si a doo ba naa le na lo nee bee ɛrɛ zii nu ba wɛɛ ɛrɛ e a lu kɔ mɛ ba wɛɛ sua pya nee lua bee seghe ɛrɛ sua nh kii loo nu e sira m bee kɔ bu pya na le lɛɛ a ɛɛ ɛrɛba kèn ba le.